<hesitation> ɓe ngari ɗo fonngo maayo ɗoo. A tawan ɓe anndaa hoto ɓe ƴuwri, ɓe laati jonkaa ɓe wemmbaaɓe. Yimɓe wommɓe hen ɓe fuu tawi tampii. Imma tawi ko heewi ana hen kaa fuu yiidii e tiiɗalla e bonde. Kaaki maɓɓe boni ɗum e hono muuɗum.